Kemer mana ten fwor ne retti, dike bwi ma tikiyeu dike kange man na woro ane nero fwortiye, na chum kwaamari, no maniyo ri nure kanye adoti na numreh ri to cho ma chiya, no manyodi ba nure nure kange mani na wo kemer a ten fworneree tinye kemer dolnin tenkag fuwor nerek no dow nure kendi an tenum, dobe nure kendi mini a tenti, fwornerero ki nere yimbo limer dikeh ki nere fuwor nerereh yimb kwamerem yim kanye kembeb mwur chinarlor, kageh feti yimbem ko yerak cho cho ane fwor neretiye, kakemer bwimuer mani ane fwor nenetti, kadencher no yim lumambo widi, an ne no yim limam bo mani bwenta mun tam kikemero bwantah tenagi na yeri, nenin fuwor nerer bwantano kemerow dim kuweh chiko mer di bini tini diragum. Dirongum gmamde mani ne fworneroti, ki nere fowrneru kambo mi tiki ki kabau, cho yimbo kwamereu, bi yi ti kwamer fiye merakark, berik, yona fiye woro bi chachlagum kwaam tiye no fuwor nere wiri banyi kwamer, mani yori dedon kermer di kemero nenin fuwor nerek, mana tu mana ten fwornereti tok, cho dike ma tokkiyo, miki kemero manane mana dolti ten fwornerere, kemero nagenchero kila limamani niwo neymom dike so matiyeri kemero mana neso fuwor neregti, anneh fuwor nerek ri a neh yobi duwar yo, kambo matokeh yobi duwar a netiyeh, non mani yori diker kwamkako no ducheri, bwantano kemero yum na yeri fuwor nerero mana you ti, fuwor nerero ki swue taka nere no ner mwero no dam dar ner mwero, fuwocheh limako wi, tea bwiyeh kwamer, tea bwiyeh kamer di to fuwor nerero wi munen no tea buyo kwambori fuwor nere wani ke kemer. Wo yum sorom duche, kemero sorom duchere nong fwornereko, a yautiyeh no a yau ki nini yim kwameren ki yim kwameren mwur loni chenarlor bek no bi yim bo yibo kwamer mwur chenar lordi, fwan nero mini ayauti, dike mi tokke nabo yi bau yim kwamererdi, fwornerero yaunin kambo ma tikeu, hikambo ma tikeu for nerero no an yauri, yoh kwamero kage nubo dudtinim bebbo, gwam nibo tam ki bo bitineu, no bi yim kwamerdi fuwor nerero la diker, fuwotum nerero la kemer, non ba fumba fuwoka nere ri kemero no bwanta wiri mana mati, cho dike mi chiya meka kerekoti mer, muki kemer an tenum furnere kaka tenin ka cho cho bwe matoki yo miki mani tentiyeh, oh nakambo ma tiki ki kaber min mana tenti, wori nini no tea bwiyoh kwameri yim kwamer di toh di an tiken ner cherow yoh man yori, fuwor nerero mana yauti, kage chari no charito wi kang bek chari cha.

cho- cho, mat tokaye, kachilom kemerdi mane, manane fwronererti, ki baureki fwornerer dorbi tinero woreu, biki swiyimbo nabi bidom, wilo dochedi fwor herero an wi ka chilom kemerem tabtang mula kulen do bero mi chongeye na mananage gwamdi fwor nerenro mini a yauti, sarisak, kaye tabwiye kwamer, di, chodike ne fwornerer tiye, ka kemetdi, kemero, nenin fworneren, chodike mi tokmiki kemero mini a ten digorori gwamme, cho- choro mi keye na woronye, kange me kakowidi, meten no muke ma tokkenti dor bimeret ro mu, medi nayoyen kang nami tokkenti, miki tokki na woroye mi fwelleno, no nawiye kanye bwayila ri, dike ke baure ki fwornere mwur yim bauninen cho dike ma chonkayi ke kabau, bwe, wiri, fwornero wi, charito wiri, fwornero wi gwam. Niwo a twanenti, na chokum twirako bwe mo gwameri fuwor nerero mani che kemero wo yumche fo kang murk ni an buyam an buyam kemero wo, fuwor nererochew no dike a kichom dumeti a tam dumeh ti mana chirom ti bwe mweri yiwuro yumom kwama chi bwang ten tiyeh ri fuwor nerero wi chinen in yeah matoki yeah nea fuwor nerer tiyeh kwaama diyeh win sward nokebo cho chi ne fuwor nerero tiye ri in mani, cho cho min kemer ma toh bo mik hir kemer an neh fuwornerer kemer neni fuwor nereh, kemero mana neh fuwor nerek ti no chum tea kwa ma diyeh ri yikageh mani, aneh fuwor nerek tiyeh kemer neni tagnim kulenembo min choga ge min no wi ri bwangam, fuwor nereu an neh bwanga kuma neka fuwor nereko gwam gwam gwameu ka kwaama di ki kwa cher, yiwo chiti chi yee chi fiyah chaka kaba chi yee ki fuwor nereh ri, chi yoken ner chero kwama nen gwam, cho chi nuweh cha toh ka kwaama di kwaama, cho yiwo neh fuwor nereh tiyeu bwentah ner bwero kayah na yeh di kwama firen di kwama, cho cha nene fuwor nere tiyeh ner mwero.

Mi toktika tokka, mi toktika tokka, dorchen, naworo yo win nawuro yeu min fwaltenti ka fwaltenti min nerag nen nini nure ti mwer timwer yimom ti dike a nenen mwer fuwor nerero tiyeu, min kiyar bwenti ki winti ki winti ki winti, min chonganmwenti, nakambo min toki kichageh tu ne fuwor nererotiyeu kwama win swuard no an bwangtendi dike ner fuwor nererotiyeu, an bwang tendi hi nini kwamer tea buyer no tea buyeh kwamer di fuwor nerero wi, a bim ten tiyeu chari chaka no chari chaka wiri, chocho abim ten tiye, kakemer ka kwasori, kemer mana neti mana neh fuwor nereh ti, in tok yo kichang min mana neti, no mun tam ki chori yilam che yona takada fo kang mwer yok, yo koni yor fuwo cher no mun tamki cho bah chari tenga di hi kage dike kageh mani, woma tenti chiko na mu cha na tam dumeh mweri kemero manche mana neh che fuwor nereti, mun tam chiko kang tendima mwan chutankwi mwan toh muni kebo dikero ken foh kag bwer, wurah manenti wo mun tamchiko wo mun yim dorcher, yor dugel dugel nyo dike lama tenim ti chikeu mani lamu ma nyii. Bwenta mwu yim durcherde, wora an duknen fworneret mwuro an chiro chan chanbwek, mini mwuwa fiya fwornereti, diko ma tiki wori tee, be kwaama yirau dikulaama la, yila binen merankala, yirau dikwaama yi yim, kambau, bi yi oyeu, bauchin yi, yi ki wure, kume kwini nar chiyi ki wura kakuko kwini nar, cho bwiyabau, dike dokcho nyeu, cho yuwa tabbacheko cho bwiyabau tamcho, wora man chinen, nawo kwomchotiye, naki, choyim dor kemerte di chei tube nure kwaaman, kar tendi chantiki, ki kemer maniwo, chan chiri chayar yera, nachi do chari chonyiken nachoroye chon chiye kanye wuwa tanbak cho- cho, mi tokti, miki, namu bwenten kwaamari nero win, mwun chiya kanye chori, dikikanye win mini akwobtenti bwentano, ye mwo tiki mwuki mwan manidi, diki kanye mini a kwomtenti, mwuwar madicho wochak, dikikanye mini akwobnenti, no mwun yilam bwi chinendi cho- cho diki kanye akwob changnen tiyer.